Ñí ma fsúmli fiinda Mansal, dongoo, a bâan bijaa bége ndu usiim biyaa Mansal, bingina to baatir mo ngi ŋoon. Iyoo, ŋoon he du, he gí yíŧi ma húri yaa gwilin gimanda gee gi súmmate, a he mmada yali foloŋ ŋoon. Iti múuŧ bà saanti bindúba, baso nŧili gtuugin bigolla. Bari ŋoon he, he gí, hee mmada yaa njeji, bâa bogi, njeji, njeji, njeji, njeji wii mansagúnda. Dong ŋoon he gí yíŧi ma húrin yaa, gimanda wee wi anbabti, wee wa anbabti. Ebii mbabti filli ma fana, ha a ginbiiŧa giinda, baso ange toodi wilin hal, hee, haa bbaa yaa ngita a bi. He ngi yaaye, he mida ga alaante, bâa bógi bilaante, ñe ngi yaaye hinoo si ngita a bi, ange gí njan bigolla bége, mbintin be, bég mbinte bigaa ta juum. Binyaata hamma, bari ŋoon he, he ungi ma siim mo. Hee iyoo, ndi nyaanti mo a ŋoon ma, bigi ma mbabti ndaani gimandi ma, biñóbu. Baso ndu uto ñin mo mem gurja, anbabti gimanda, uto ñín mo hee ftuugi ma dú? Gyíŧi mboli, gyíŧi mbol fan ma, hanganti ii bba tuug bindúba. Bari gyíti mboli ma fana gbúŋ gaaj bég ngi babti mo ndaani gimanda gom njan júbli bommbogi. nŧagti ndaani gimanda, wentele, gyíŧi biwooti gmaali bógi, gimenda, gimenda ndu uto ñín mo, nɓabinan bàa ma ndúba gimandi gi. Binyaanti bito nfúrre, ubiiŧa gyíŧi bindaŋ bigoli gitilu bigi ma húri yaa gimandi ma gi binbabti, njali ma ubiiŧa be giwéla, giwéla gúm, hee. ndi njali ma nsaantina bembe nyaana, yaa go itin mada bà tuugni bindúba, baso gtuugi bigolla gee nŧile, nge nŧile bawo gyíŧ bigi ma húrin yaa, beg nbabti gimandi ma; Han wentele ma tuug ma du hee, jatu, jatu ma anbabti gimanda jato mabati gimanda; Hentele atonɓa fana anbabti gimanda, anbabti uleey. Ño ubiiŧa, iyoo, bom bigolla we ñee tti madana saanti undúba hala gimbo hee.